<audio distortion> demokrasia gny fitondram-panjakana fa saingy kosa mila famehezana bebe kokoa satria no malalaky loatsy gn'olo, manaotao ze hevitsy ataony. Ka mila fifehezana bebe kokoa na zany aza avy amy fanjakana na de hoe mipetraky zay demokrasia zay.